मदुमक्हीरो कालवनी बनावने काई दूसी मदुमक्हीरो कारिण। जे मेन मदुमक्हीरो जे काई तेरानीरो चे। सूप कोहे दूसरा मदुमक्हीरो कोहे की तुहों। जाओ ने शोह दिखटो कारिण फूल नुरस चूसीन ने लावो। आपने पूरी कालवनी बनावे मदुमक्हीरो जे जीवित रहे।